Mako se ipuere jau jaeko vino jegatuta se mbaetƚ jegatu mbateta seve cerveza jaeramo esa opano oyoavƚavƚ oyeava retano kua vinoko ipuere mbae nunga jaƚ mbae ƚvƚra jaƚvareta ndie oyeapo kua iru mbaetƚ yaikuano jaema ipuere jayajƚ kavira ani kirai jegatura mbaetƚ aikua